اكيد طبعا الاسد عشان الاسد ملك الغابة مبيفرقش معاه اي حد وكل الناس بتكش منه كل الحيوانات بتكش منه والملك واحد بس ولو بقيت حيوان ميبقاش اسمك حيوان بقا يعني حتى يبقى طلعت بحاجة مفيدة اهو اسد ملك الغابة